نتصور الصغار كانوا فرحانين قبل خمسين عام أكثر من <hesitation> كثرة الأجل لو كثرت الحاجات لي تشتت وكثرت زاد الحاجات لي تبعد الوالدين والعيلة على بعضهم الصغار قبل كانوا وسط عيلة في وسط مجموعة مع أمهم وباباهم ثم التفاعل بيناتهم توا <hesitation> كل حد لاهي في ال- تليفونة في تابلاتة في خدمتة حتى الأولياء، بعاد على العايلة الموسعة يعني تحس الصغار هكايا <hesitation> بعيدين مشتين على العباد.